Musee tara nuŋ. Baasaafu karandiroo la, keebaa doo bi jee i ka a fo ye baa denba, a ka moolu bataandi saayiŋ nte too komiŋ n too mu bintu i ka a fo faatu bintu, saayiŋ a ka naa n na bundaa to a ko n ñe bintu, n ko a ye n naamu siisee lee; n ko a ye a taata ekooloo to a ko n ñe iyoo tanataŋo ka a fo le, kudumu kudumu kudumu, bintu duŋ wo maŋ naa, faatu duŋ wo maŋ naa a kafuñoomaalu lee? <laughs>